Opaete mbae ikavigue ñavaeva jaeko oïme ramo yayapo mbaravɨkɨ opaete yande pɨarupi ramo, jäëramoko ñavaëvi supe ikavigueva, jare jukurai yave ñame vaeravi yomborɨ ikavigueva